<noise> Mmh, i mexicain ndraiky zareo tia resaka ein <hesitation> tacos, iny tacos iny matetika ireny zany matière de basendreo any e, aliment de basendreo any zany tacos zany, reo tia mihinana zany. Bakeo koa tsaramaso koa reo tia mihinana resaka voamaina de tsaramaso moa tena matetika zaka malaza amindreo any.